اكتر حاجه ممكن تبوظ عليا نومي بقي مثلا سعال كلب مثلا حد بيخبط اكتر حاجه ممكن تزعجني هي صوت الاطفال الصغيرين وكمان مشكله ال ااا احفادي بقي وأحفاد عليتي دايما عندنا بقي ودايما عاملين اصوات ف ديه الحاجه الي بتقلق راحتي